بين أني نخدم خمسة أيام مدة ثلاثة سواع وبين أني نخدم يوم واحد مدة خمستاشر ساعة نفضل يوم واحد لمدة خمستاشر ساعة وبقيت الأيام الأسبوع أكيد نستثمر في حاجات أخرى ونستمتع بحاجات أخرى نعدي أكثر وقت مع عيالتي ما نعرف أكيد أني تكون عندي وقت فراغ أكثر نجم النظمة أكثر ونجم تكون عندي التزامات الأخرى نقسمها.